फोटो फ्रेम को पिक्चर फ्रेम भी कहो जात है यो एक ऐसो फ्रेम होत ह ज्यिमा चित्र की परिधि के चारों ओर लागा होता है। यिका प्रयोग वस्तु और छवियों जैसे फोटोग्राफ, कैनवास पेंटिंग, रेखाचित्र और प्रिंट पोस्टर। दरपन, शैडो बॉक्स और बहुत सारे वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान प्रदर्शन और सौंदर्य प्रांसंशा के लिए करों जात है।